<noise> Anaky telo: <noise> ama ay Androy agny <noise> ropolo <noise> taogne, <noise> ray taogne <noise> ta Maintirano, <noise> folo taogne Antananarivo. <noise>